Añave rupi <noise> opañoma teko, tekoretaikavia oaja oi, erei <noise> jaeramoko <noise> amoguereta tetaguaju <noise> iyareta <noise> mburuvisareta oiporu kuae mbaeresaka rai erei se <noise> amae je jaeko mbaeti <noise> yaikua jokope <noise> kavira ojo oyemboi <noise> oï ani mbaetita esa <noise> ipueretako ñaneretarareta <noise> yamojujere <noise> mbae ikavia guinoi yave